ابي احاول اطلع برا موضوع التدريس شوي واسرد لهم قصه من التاريخ او قصه خياليه, احاول اجذب انتباههم بان يتحدث معهم كون علاقات صداقه معهم, عشان ما يملون من الدرس او من المواظبه على شرح الدرس وكذا لازم افصل لهم خمس دقائق كذا اعطيهم زي استراحه وبريك لازم انشط عقلهم بمعلومات حيويه.